Okuk ikemeke ndichep imemesid owu, ntak emi ntinde ntro edi, Abasi odọkhọ kaña bemisi yen ebi uboñ Abasi ima eti idu nsie, si isuhrọde oko Enye iyenam edieke ofo ebemide is eyem ebi uboñ Abasi inyenyene ima, uyekip inem ndidu ke idem ubi emi ojo odude okposuk edi inyene animbud edide ọkuk, ọkuk edi udong ono ikọ Abasi, edieke Abasi minoho fin ọkuk umukemeke unyene mmomu emi minyeneke ọkuk edi mmo esuk edu uwen mmo eyukiro ke iko Abasi, ofo okud chdke ọkuk ikemeke ndino owu inemesid ke edi Abasi ono owu inemesid Abasi enyene ọkuk, Abasi enyene kpukpru mkpo, inyeneke se ofo ebeñede Abasi ndino fin Enye minoho, mbin animbud ebere esid ke okuk, ekeme ndimum eyin eka ewid ina otudo enyene ọkuk uto owu oro inyeneke mbak Abasi, owu emi enyenede mbak Abasi muaha ọkuk nte Akpan mkpo idaha myere nte akpan mkpo, Abasi edi akpa nte Abasi mfo anyakde ofo idem ono Abasi mfo ntro ke Abasi eberede usuñ mfo ono fin kpukpru mkpo edi unyene emem ke uwen mfo okuk idisine inemesid odu, edieke ojo enyemede ọkuk unyeneke inemesid okuk mfo ọwọro ikpu ikpu ikemeke ndinbi ukpọk inkpo kied nnọ fin, koro esid mfo inonki ma okuk oro, inyene Abasi etie nte owu ndibap ufọse ama ufok oro idighe Abasi, udaha eti okuk emi otnde Abasi nda ubep utọk oro mkpọn̄ ufọk oro efun ediyiasa ufọk oro ọduọk inemesid idukho mmowa ọdiọño ke okuk oro enyenede ekedi ndisime ọkuk, so Abasi ino fin mkpo ono fin keima otu nte ofo asañade ke usuñ Nsie.